<hesitation> ma'an ta tiki ihó má ta kiti ihó yuku naní he u un caballo he ihó yachiiniti nakodotí ho'nre ña kodonoti ta kin'nro inti kin'nró, te <hesitation> kodonoti té yachi <hesitation> xhikatí yachi yinotí tá'a tá ta deí chidaja xhika <hesitation> naní niní xhino ichí naniti te he jeantí tixhidajan ihó daxhiti chí an dani iin nrotía ná kutin'nroti chí hó yaxhi inití teanta ihóta, ta kiti ihó yukú jan ihó <hesitation> ti ihó yukú ihoti nú nruité, ta antijan ihó kué ini xhinakú <hesitation> tortuga <hesitation> cangrejo dinatijan ho kue inixhí <hesitation> é <hesitation> kunú tiá ayó yachí initi chí kué xhikatí.